Ihá iunó yo'o ex un ku kuii, nokena xaihó ex di'á ca- capulin kó ihó kuili kano kená xá ihó nridá yonó kuii xataininá kadná, xaño kenó kená kuá para que té verde.